<hesitation> namathunga e free tiime nganza ingavisitinga abalhwere namahavinga efree time nganza ingarestinga, namahavinga free time kale nganza ingasatha nabana bayi nefamily yayi